Ba nel o sheir <hesitation> a apkor kar asang a Mani be le bo yen letem <hesitation> bo yen letem bo fem le a bour nye osowor asang akele chor a dem le a bear nye osowor asang a kele a fem le a bour nye olam asang nye yen osowor o que <hesitation> asang an'eh a quqrar eh bour le bo yen letem ke na osowor or queor chom oke Nour be our le bavep osowor o quer chom nke ke bour que bo yen betem a re sare o're sare o re a wor a fele bo yen letem na le ge lem osheir nkem bo yen letem ba lee gamu wor o'le o'nel ba le ba lee air o'le o'nel ah manija bo yen letem nkele be mo yen le a ginin meh re ba'nel choir mbe ba jar asang ba fe bar baani Leke se bay yel ba fu asang na ba jar lele zonk ke kel leti le boneng amani dem ar dem asang nye ar dinne yer imo o'chi oqule ye ke kudle baku le bo yen letem bayen letem bo chibor a kue ka nor le ba le ba nel bo yen letem bo chi or o le o'nel e nu oria mani bim ar chi ka Tor imo deum a'pkor ka fi nye a chi boku A a ba chuab a, a a chuab a, anyi bunyin-dyitiem. Otcin ji obonghe, mu ko, muu ǒ-jǎ akpuga, o-jâ akpuga. o da ja akpuga ke ke, fang nki barimo-ja akpuga ke, kei fang nki oso, bot o-fuu chiom ki bonghe nki ki fii a nyi, ke biko emen, bunyin-dyitiem n sed ochin ji amuu ene, nfuu ku tuun, <hesitation> a chi, a-chi chuom ki bonghe, chiom anki, a-re me bo-o nang kakwap mbuu, bankwa ba-da yuu, nang a-re dehkpo ne bufe, <noise> nang a-re bajam bafe erenghe bubuo eyen vu fii o-da re bo-o nang kakwap ambu <noise> bajam bachad, ke ore bajam bachad ene, o-ba ne mbu o-ba kue me, me n-fu-a awang, a-da mě ě-sii bi ku kanbu o-kpa biko ki tce andi, be, fe ditcě, bitcen bi-di, bitca bankwa baf bii, bi yip bo-o nang ka kwap ambu ene, o-kie, bi kií bi kè bankwa ambe, ge oned, ge oned, ge oned, ge-oned ki renghe bankwa ba a-yuu ene, ba-juu ene ba-pin, ba-yuu ene ba-pin anyi kanchi ke nyi o-ja bunyin dyitiem. dat erenghe ba-chii, a kad e-bě anyi, ba chi bo-o-biem ébè ambu, mbu bu-da chi baned ba juo, ejuo, o-fuu, anyi nke nyi o-ri bunyindyi tiem bunyindyitiem buba anyi. bunyin-dyitiem bukware buu a-da ndi ki pwo bádě a kie banned. Ke a a muu ne nki A fi ne nki oned o-fim akwu o-ba o, Nna, kamgbe a muu ne nkop omu anyi a kie me? Esu e-song. Omu muu anyi kise or o mu ne onyin ka wu dyichi akie me nyin nfe ge omu, n jua be? biem anyi ke se, wo a a banghee-kie, a a kie woa fi a-kyu dyikpen ndi dinong, and wo a a ni bunyin-dyitiem. E ja oso e-fuu, bii tong ba ri bunyin-dyitiem and osowo o o-sed di sede ng, osowo chi-oned bi tong ba-ri bunyin-dyitiem a a wo a a fi ne bunyin-dyitiem wo a a-man e chuap nang wan ki ben a a maan e chuap nang onyi nku a a maan e chuap nang oned nang obonghe. Ke wo amuu oned mu, muu ne bunyindyitiem, nang nyìa ge-a-tce bunyin-ditiem eyen bu tong, a a bii, a-ri buasing ba-kwu zonghe ba kong o papa papa papa papa buasing ba zonghe ba won ghe o mama, mama, mama, buasing ba-zonghe ba-wab o, ba-fa ga fa, ke na wo achi oned bunyindyitiem. Nang nyia ge wo a nung a wo a muu ne bunyin-dyichem, bunyin-dyitiem bu-tong, ene ke ejia oso to e-fuu, ke wo achii ki bii oned, a a ditcifiring ditce a-juap aa-wa, aa-wa, ã-puo pied, a-fuu, ki nwa ki kie buan eji ganchi o, ki daa chi ki nwa ki kie wan muu oned mun, o-o wa akwu, o-o kpan di bii ditciring o. mu yen o-tcen kiked nki, muan-e muane. Anyi wo chii oned mu bunyin-dyidiem and bunyinchyi-tiem am bu, bu u be bu kam o nke, bi mu bi ki a bátce bi fuu, dyikpen ndi bi muu nen ke eji, bi muu bi nyiding, bi fuu, nang ye nang ye a-kpúu o. Nanghe a mu a-bě kpo énè chi chiom ki bonghe, Nang nyia ge wo a-nung, tong ekab bunyin-dyitìem, Nang nyia ge wo a-nung bunyin-dyitiem bu kye ne wo, nang nyia ge wo a-nung kibad bunyin-dyitiem bu-tǎ banéd mbe akwu to, renghe ke nkuleki kwu wo to baned ba-chi ba tong-o to kije, ba tong-o to bunyin-dyitiem. Byi da-chi be wa a, ke na be, ja esang bi mig ke fang ndi bunyin-dyitiem, n-ra nyin mbuop kashuu, n-fun, esang osowo nke mu o-kyi a. a-a da ko nyi ktibǐ a kie baned. Ke banmbong ne banyia ne banyia a a ti gě a-ri bunyẽn-dyitiem